Eee ny ilaiva ny train avao koa zany fitaterambahoaky ao avao koa fitatera enta; ao avao koa la memeky tegna la io ny farany malaky